Karazagna lôka an: misy talapia, de misy ambasy, de misy ambasy be maso, misy antriotrioko, misy barawa; an-dranomasina: misy karapapaka, misy ampelafela, misy zompina an-dranomasina, misy akagny vôgno, misy akagny karazagna bontala, raha an-dranomasina aby si zany.